Raha anisany mampaligna anay zô an dia fandrahoanjario vary. Fandrahoanjario vary tsy mitovy amin'ny fandrahôan'ny Gasy vary fa anjareo kara matamanta zany. Dia mampaliagna anay magnaraka kôa an légume. Légume zô an kara mantamanta fogna kôa andraôanjareo ananjy. Dia igny zaniy mampaliagna anay.